Nche ya tejna' nzo ma'ba nabez toz nak nkenumen ma', xe nak mbaka, iz nawue tokenla mbak ne mbak ke lu ndyen mbak ta'ta kenap ma' luza tiz nda zyna <hesitation> plo nryo'a nda ma'za plo jwa' zyn ndya ze njwi'n ko'a mbak ndobli nza mbak mbay tata tyenmen mbak za ze tyenla lud ya' mbak ze ndyoli mbak tyenmen ya mbak tyenmen yek mbak kabyamen yek ba' jwa'na buen lozo mbak, mbay thiba iz gabmen iz ndian mbakna naba ta jwa'n jwa'ma mbak na- na ladla mbak kuan ta ko'a chan mbak le- le jwa'n nak jwa'n len yen xe nak len xiba yo niy gu mbak, nawue ta jwa'n ngu'a mbak ze ne' mbak kad ze ndyan mbak ze kuan mbak jwa'naze mbay na or nryo'a ne mbak ke luga nak men- men nkenap ma' mbay nke nap ma' luza bay, na- nda'na ndya'na o naxa mbakza ta'ta nak nak bix'na, tiz na nkenumen bix na tamen jwa'n nawue kenap men ma' ta'ta nak ma' nea ma' ndya'na naba ndob ma' lo xubla' kuan ndo blimen ne ma' ndob numa' lu per ne ma'ndob nu ma' lu, mben kig nu menma' tyen men ze loma' mbli lozo ma' xej nda ma' po ta'ta ndyob ma' ze nega njwi'n mas- mas <hesitation> nnden ma' tiz ndamen o tiz ndyamena may ley ta nzi ta' ma'ba.